Ka'an ni tu'un ñuu savi ve'i ni.

Iyo sava najiavi ni tyike'i ni nuu taji ni da tata, ni'i ni kosina ni, nn... ntuvi yaku kuatee tiempu najiavi ni sava ni ora axin ni... ora sukuan ni.

A sa'a daja ka ve'i yutun ñuu ya'a, tyi iyo kue'e yutun majan, ve'i... tavla, axin... tavlon ka'an daja da yutun kokun ka a kuvi ve'i nuu ñuu ya'a.

Ntuvi ni a sama ntuvi ni sama ntañu'un.

Tiñu sa'a daja da tiempu ya'a taji daja itu jen jitu daja majan.

Iyo tu'un jiani ni a vaji kunityi ka tiempu ya'a nuu da se'ya kuatyi.

Ntuvi, n... ntu ne'ya ni ni, ɨjɨn, television tyi na kumi ni.

Kue'e nuu ita kene nuu... nuu ni iyo iota neka neyu. Ke'in kuatee nuu da ita maa iyo.

De ntu kanijia da tee kuatyi, jen kitɨ ini ni.

Tiempu tyata jen, ɨjɨn, da tiempu ya'a vi da tiempu taji daja, ɨjɨn, itu, tikuitɨ, nutyi, soma tiempu tyata jen ntuvi ni niyo, tyi niyo kuatee ka kitɨ kui'na natava nuni daja jen ntu jia'nu jun.

Iin yaa jiko tiyu ka'an daja iin yaa nkatie'e da ñivɨ ña'nu yukuan.

Ntuvi ntu jini ni so kuvi ni kuni ni.

Suu a tiñu sa'a ka ña'an vi a niko daja.

Tun yɨ'ɨ kijin yo jen ni'i on iin yuku ka'an daja tuyujii jen kaxin on majan jen tyu'un on majan, tyi'i o majan ñune'yu da maa yo jen kuiyo kijin.

Suu iyo kue'e kaa vitan naá nuu ñivɨ tyi iyo kaa ku'un daja jen kua'an daja de Ñuu nuva de niko daja, sukuan ni.

Iin yaa sɨɨ jiko tiyu a nkatie'e da ñivɨ ña'nu tyata.

Suu, xine'e on daja ne luli daja, jen xine'e on daja jen kuni daja ka'an daja tu'un ñuu savi.

Kuvi ni kuni ni tu'un, jɨn, da ka'an inka ka ñivɨ ñuu kua da ityi Ocotepec.

Ntuvi, ntu jini ni ni'in, ni'in ntu jini ni.

Sa'a viji nuu ni tyi ntu jini ni ka'an ni español nenu'u tu'un ñuu savi ka'an dani sa kuatyi dani.

A lee, teku lee.

Kɨ da yaa ini on.

Nute a ni'i ka ñivɨ ña'nu tiempu vi, jɨn, nute kuijin, ɨjɨn. So kue'e tiempu jia'nu yavi yukuan jen kajie'e kuatyi daja majan. Njie'e daja majan jen jianku'un nuxi jen sa vitan teen nake'en daja. nake'en daja a ne'e a sava nuvi jin a yajini nake'en daja majan. Jen ntyu'un daja majan je sa nuvi ji nute kuijin.

Nute i'ni axin atole a sa'a majan ñivɨ ña'nu tiempu.

Suu a va'a ka vi da yuve yukuan kaji daja jen sa va koo tiɨkɨ daja kue'nu daja.

Ta'an ini ni iin xiko vixin kua ita su'ma kuañɨ jen vii kuatee vixin jia'an jan.

Kue'e tuni nuu yuku nee xiin ve'i ni soma, a naka yo vi, ɨɨ... yutun... tituun, jin yutun ne'ya na'nu.

Suu nasa'a va'a daja ityi jen sava kivɨ da karru da nuu yɨ'ɨ ityi kuatyi tyi ne'i iyo jo ntu kivɨ daja majan.

Suu nuu jitu ñivɨ ku'u jin ta'vi xinikɨ yukuan vi da tiñu vei iyo nuu ñuu.

Palatiyu nka'an daja iin yutun, jiani daja sukuan jen tyu'un dani da yutun tunyavi xini jin jen yukuan jiko tiyu kuatee dani jen yukuan nkuvi, este a nsikɨ dani sa kuatyi dani.

Iyo ke'in yaa ñuu savi soma ntu na'a ni majan vitan ñu'un.

Yoo uni ya'a vi a kajie'e, a kajie'e nuvi i'ni

Iyo ve'i savi.

Ajan, ta'an ini ni xiko ni kua kuvi ni a naxiko kua nsa'a da ñivɨ ña'nu tiempu a ntu ñaji daja a xe'en.

Suu kene da kua'an jie'e xita yaji jen sa jen kene daja kujika daja nuu nee daja ñuu daja.

Suu su yaku ni'i nu jen a sa'a nu va koo yoko ini nu jen sa va nkaxin nɨ'ɨ nu xu'un ni'i nu jen nti'in nti'in tyu'un va'a nu jen kukue'e nti'in xu'un nu.

Suu a iyo vi ta'an ini ni taji ni da yaji o a ni'i on nuu ve'i o jin da ta'an ni tyi tun kajie'e nu sa'a nu nuu kakɨn nu a sa'a nu yukuan jen su kuaiyo nuu tɨɨn nti'in nti'in ñu'un jen sa'a nuu taji nu da yukuan. Yukuan vi a ta'an ini ni.

Suu, iyo viji iña tyi iyo daja jen su ta'an ini daja ko'o daja jen suu suni katyi nu nuu daja a nko'o daja soma tun ta'an ini jin jen su ji'i ji. Soma tun ntu ta'a ini nu majan tyi na iyo navi tyi tɨɨn nu nute ji'i.

Suu a tyinei da ñivɨ nuu ku'u vi sa nee de iyo iin pala, yutyi, tyi sa naa iyo daja jen ntu kee tuku daja majan jen su, nkuvi satiñu daja de ntuvi daja nantiñu daja yukuan.

Su iyo tu'un kini'vɨ ini, tyi da kuatyi jia'nu vitan jen ntu ka'an daja ka tu'un ñuu savi. De ntu xine'en on daja su nka'an daja.

Sa nkiji iin ñu'un taan maa ni'i jen ñu'vi kuatee ni nsa'a tyi ntia'an kuni ni na kuvi a taan jen ntaan ma xinañu'un nini ni jen iin taan.

Tun tiempu tyata jen ntutyi a maa nenu'un tu'un Ñuu Savi, vii sa'a da ta'nu yata, tyi ma tu'un Ñuu Savi nka'an daja jen nenu'un a maa ntaji maa daja nuu ñuu daja ñaji daja jen ntu niyo ni kue'i sa tiempu ña'nu daja.

Suu sa kivɨ niyɨ jen nasa'a dani ito dani, tyu'un dani ita, sujia kutu, suu vii vii nasa'a o nuu santu jen vii iyo, vii tuvi.

kuvi titɨ kaji, ne'ya, nika.

Suu da kuatyi jia'nu vitan jen ntuni ka kuvi daja satiñu daja kuaa taka, kuaa kutu daja axin ntu, ntuvi ni ka sa'a daja tiñu maa on.

Sa iyo iin tiñu ve'i sa'a a ñuu jen sa jen kana daja kuaiyo da ñivɨ xiin ñuu sa va sa'a daja ve'i, ve'i, ɨjɨn, no'on sa'a daja jen saka daja da nantiñu ni'i daja jen sa jen kana daja a da ñivɨ ñuun sa va tyinei daja.

Ntu jini va'a ni, so tu'un ni a jini ni vi a ka'an da tiuun ka'nu jin yukun ka'an daja iin, jɨn... da... na ni a tuun maa xu'un ka, soma iyo tuni ora kanta ja a va kuni ji ntu na'a va'a ni. so iyo jo.

Iyo yuku ntuvi jini ni na nani ji so iyo yuku jen nkuvi ke'in nu majan. Axin nkuvi kaji nu majan, nkuvi.